צו רייניגן א שפיגל עס זאל צוריקבאקומען איר ארגינעלן גלאנץ, מען זאל נעמען א שמאטע מיט א ספעציעלע ספרעי געמאכט פאר גלאז, מ'זאל אנשפריצן די שפיגל און מען זאל עס אפווישן מיט די שמאטע אויף א וועג עס זאל נישט איבערבלייבן קיין געשמירטע צייכענעס.